me ke aʻoaʻo ʻoiaʻiʻo a kūpono i palekana ai wau a me ka hoʻolohe pono a mahalo i nā kānaka no lākou nā loea lewa luna lilo. e ʻike i ka nani o ko kākou ʻonaeao. ʻae! ʻaʻohe oʻu kānālua! ʻo wai lā ana ka hawaiʻi e ʻōlelo ua huakaʻi mua i ka lewa ma waho? e hele a lele koke wau! A inā hiki ke lawe pū i kaʻu ʻohana e huakaʻi nō kākou.